أنا أحب القهوة مرة مرة، <hesitation> القهوة تحظيرها سهل، أستخدمها في كل أوقاتي، أوقاتي بالنهار، أوقاتي بالليل، <hesitation> تحظير القهوة جد جد سهل، <hesitation> أستخدم البن المطحون مع الموية الساخنة، <hesitation> أستخدم طريقة التقطير ،أوالإسبريسو ممكن أظيف حليب، أو أظيف سكر حسب الذوق، حسب <hesitation> أوقاتي.